कम्प्युटर अहिलेको जमानामी नभई नहुने एक वस्तु होसामाग्री हो । कम्प्युटर भयो भने हामी डिजिटल सम्बन्धि, अनलाइन सम्बन्धि काम सप्पै अद्द सक्दा छौँ । कम्प्युटर एकैचिजबाट बन्या हुनैन । कम्प्युटरका लागि बन्नाइ लागि झिक्कै चिज प्रयोग भया हुना छन् । जस्तै कम्प्युटर सिधैँ कम्प्युटर मात्रै हुनैन के । कम्प्युटरमी सीपीयू हुनोछ । माउस हुनो छ । तेइपछि छुट्टाछुट्टै किबोर्ड हुना छन् । ग्राफिक्स हुना छन् । छुट्टा छुट्टै चार्जर चाइनोछ । यस्ता झिक्कै चिजहरु मिलिकन कम्प्युटर बन्या हुन्छ । मनिटर भयो । कम्प्युटरको मुख्य भन्या स्क्रिन भन्ना छन् तेइगीलाई । यी स्क्रिन भए भने चाइ हामी ठ्याक्क देग्द सक्दा छौं । तेसइ अरिकन अर्को भनेको यो साउण्ड पनि चाइनो छ । स्पीकर भन्ना छन् तेइगीलाई । स्पिकर भयो भने हमी सुन्न सक्ता छौं । वाउँछि बोल्लाइ लागि माइक पन चाइदोछ । माइक पन जडान भया हुनोछ । वाउँछि एइमा माउस भयो, किबोर्ड भयो, किबोर्डबट हामी के हो कसो हो लेख्त सक्ता छौं । माउसबाट चाइ हमी वणोपुणो त्यो क्लिक अद्दाइ लागि चाइनोछ । मनिटर चाइ अब कम् नी कम्प्युटरको चाइ ठूलो ठूलो देखाउनाइ लागि प्रयोग हुनोछ । अब किबोर्ड त भनिहाले मुइले । अब तेइपछि अब एइको चाइने भन्या ग्राफिक्स भयो फोटोसप भयो, अ तेसइ अरि वर्डफाइल पनि चाइदोछ कम्प्युटरमा । केइकी लेख्ताइ लागि सजिलो हुन्छ । अब अहिलेको जमानामा इन्टरनेट पनि चाइनोछ । इन्टरनेट जडान अद्दाइ लागि पनि कम्प्युटरको छुट्टै पार्ट हुनोछ ।